<hesitation> ɔmi ɔmi ìɖinèè, ása kɔ bu fɛ́ ògòzèè, ùú je ni kɔ fínɛ ògòzè lɔ nìnyìgba, kɔ fía báe ù ɖi ùŋò màa na nyrà ùŋòó, ù ɖi ùŋò màa na ŋɔ̀fɛ̀ɛ́, ùɖi ùŋò màa ne fií. ùŋò màa na bù ikpájì màawu ùú je kɔ fíà ása kɔ fɛ́à, kɔ, kɔ, kɔ bléè níìlɔ úni kása kɔ bléè níìlɔ lɔ ká ɔmi, ɔ̀mi nyréwu ni <hesitation> ígbɔké ówò ni òɖòmò bu be bleè màawu bu ɛnɛ́ɛ̀, ì nyréwu kɔ bu zá banìi blù elí níìlɔ ɖí ni ògòzè èé ɖi ikuma ɖàáà ɖo úni kàyi ɔwɔ náka nyrèéwu ɔwɔ fà mù ógòzè màa <hesitation> no, ùtà nyrà ùŋòò, ùtà bù ikpájì, ù tà bàni màawu ɔwɔ fà mùà nɛnɛ́ɛ̀, kɔ fía ni éènìka tù ùú ɖoɖò ikujɔ̀à. úni uni jè ni kɔ ɔwɔ ká lébènìà, kɔ ɔ̀ banìi blù ígbɔké <hesitation> bògòè <hesitation> ɛ̀budò màa bú na bàni màawu ɛnɛ́, ikísì màa bú na bàni, ùú je kɔ̀ banìi blù kínì yá nìlɔ ɖí ni yá <hesitation> à ŋlɔ bu mùfía ni yá ògòzè lɔ ɖìí ùŋò ɖàá ɖòaɔwɛ. úni sú ámìɖinè elí ɛɖí ɔ̀mɔ̀lɔ̀ mù, sú ù mla ni kɔ fínɛ ògòzé lɔ nìnyìgba. Kíni ɖí iku klekle màa ɔmi fíà. Níìlɔ ɖi ni bògòzè ɛnɛ́ àámi bògòzè blà bá ɖi uŋ íɖìnè ɖèé ɛnɛ́ɛ̀ bìà bù tò bù ùŋòò, bìà bùɖi mò màa be yi ba bu ikpájì màa bìà bù tè yize iku, bàáá fe ɔfɛ́ɛ̀. Ígbɔ bu nyoínyi, ígbɔ bu nyo ábua i nyi tè bàáa kɛ fà nàányi íɖizè zà trɛ́ɛ̀ sònìà mò óɖì úni ɖí ɛnɛ àámi mò bògòzè sú ùú je kɔ bléè nù fáànyì kása kɔ fɛ́ ògòzè lɔ. Tè fɛ ògòzè nyo ùŋù èle kòtèè.